<...>Maro rolahy ñy biby afaky miovaova <shushes> nja izay ñy biby milaly: -Manahaky anizao ñy "sangorità <shushes> "sangorità eo biby milaly io. miay miay an-tany etoy. <shushes> Manahaky <shushes> anizao ñy "sipita". biby io biby mipetraky anndranomasin'eñy e na ñy hoe :"makin-dranomasy". -Manahaky anizao ñy sikidy. <shushes> reo biby reo afaky miovaova <shushes> loko manokana reo namean-dranañahary anizay fahafaha zay andranomasy eñy ñy misy azy.